दुःख शब्द सुनके मन में बहुत रीत के भाव उठते। ऐ एक अइसन शब्द हवे जो हर मन के जीवन में कभी न कभी आथे। दुःख बहुत रीत के हो सकते देह के दर्द मन के कष्ट कोनऊ। प्रियजन खो जाये के कोनऊ बड़ा नुकसान या निराशा। दुःख हमन ला कमजोर घलो बनाते अउ मजबूत भी बनाथे। जीवन में हमन के मदद करथे दुःख के बाबजूद हमन ला आगे बढ़ान। के चाहि अउ जीवन नवा सिरा ले शुरू करना होथे।